إيه، طبعا، البقاء مطلع على العالم اتخاذ قرارات مستنيرة، لكن هذا من مميزات، العيوب بعد الأخبار إنك تتابعها القلق من الأخبار السلبية، تظيع الوقت في متابعة التفاصيل الغير مهمة.